طيب أول حاچة تختار حقيبة مناسبة أو شنطة مناسبة لل-للأشياء اللي بتحطها فيها إذا كانت أشياء صلبة أو مثلا ملابس أشياء <hesitation> أكثر <hesitation> سوفت أشياء سوفت مش-مش صلبة، آآ طبعا ترتب أشيائك من الأكبر الى الأصغر، الأكبر تحت والأصغر فوج، آآ ثم بتجفل ال-السحابات حجت الشنطة وتربطها إذا كان بحبل أو حاچة بحيث تحزمها كلها مع بعض.